Iyamto na penting to hp, saba eh <hesitation> kebutuhanta sebage makkulliahki raka, majjamaki raka, bisaki telpon telpon tu matua lao to ku kampong ke tae ki jo kampong. <hesitation> Bisa duka kan gara gara saman duka ke manfaatna to biasa, biasa <noise> dipake mangalli, dipake baja kuliah, dipake makkiring, dipake anu eh <hesitation> mattelpon, sembarang dipake menonton, sembarang kita kita ri anu eh <hesitation> biasa duka dipake sipidio kol to sijita jita tomatua, kemajjamaki, kemakkulliah raka eh <hesitation> yake aplikasi ke bukka biasa, biasa FB, kita kita informasi informasi, kita kita lowongan lowongan jamaan, sola IG, bisaki nonton nonton storynya tau, bisaki kita kita lau lao kampong apa na pogau. Bisa ki duka jaka jaka jamaan, eke e duka ke wa bisaki telpon telpon tomatoanta lao ke kampong, ke male manjoki majjama jerjika dikampongna tau, bisa ke duka nonton nonton stori storina tau. Apa na pogau. Ke browsur bisa dipakee jaka jaka sapa tau <hesitation> makkulliahki te, meloki jaka jaka jawaban, bisa ki jaka jaka lowongan lowongan jamaan. Yake yutup, bisaki manonton nonton ke batu suleki ke majama, suleki ke makuliah atau video video diporai, video video eh <hesitation> alat alat raka, apa raka.